Isrrael jaenungavi jae mopeti teta arakegui ma oiko va, ñimague yaendu opaete rupi hasta kua yaendu biblia rupi, jare siempre kua reta imiari jare yaikuavi, erei jaereta mbaeti oiko kua momento ikavirupi oime siempre ñoraro, ñemotarai iruva tetareta iyikerupi oiva, jaema kua jekopegua kuako teta arkuae ñimague, erei oime ko aipo jeta mbae ueya <hesitation> ñamae vaera historiavi jae jukurei